Mahasamihafa sevaly ndraiky Zebra ndraiky, voanalohan̈y alôha koleran̈any raiky in̈y, raiky m- karàha m- misy sarisary àby ny Zebra ko de avy eo koa habeazandreo, de matetiky koa sevaly tarimian̈'olo an-tan̈àna fa Zebra tsy de tian̈'olo tarimian̈a an-tan̈àna fa irô an̈aty zoolôzika an̈y fo ahitan̈a izy.